A-o Niagara, e a-e pellicole da vegia Hollywood, che gh'é sempre quarchidun che o stà pe cazze zu da-e cascæ, ma in sciâ fin ô sarvan. Pöi penso à quande se va in montagna, in machina, e se vedde çerte cascæ, e se dixe "che belle", ma no gh'é mai o tempo de fermâse e anâle à veddile. De piggiâse o tempo.